ஆம் விலங்குகள் சமூகக் கற்றல் எனப்படும் ஒரு. செயல்பாட்டின் மூலம் ஒன்றையொன்று கற்றுக் கொள்ள. முடியும் அங்கு அவை தங்கள் குழுவில் உள்ள மற்ற. விலங்குகளின் நடத்தைகளை அவதானித்து பின்பற்றுகின்றன. உணவு ஆதாரங்களைக் கண்டறிதல் அல்லது. வேட்டையாடுபவர்களை அடையாளம் காண்பது போன்ற. புதிய திறன்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழலைப் பற்றிய தகவல்களைப். பெறுகின்றன பறவைகள் பாலூட்டிகள் மற்றும் பூச்சிகள் உட்பட. பல விலங்கு இனங்களில் இது ஒரு பொதுவான நிகழ்வாகும்.